إذا إحترق طعام في المقلاي، جرب هذه الطريجة: أول شئ حط ماء ساخنة مع شوية صابون في المجلاة وخليها تنجع لمدة خمسة عشر إلى ثلاثين دجيجة، بعدين استخدم إسفنجة أو فرشاة ناعمة لتفرج البقايا، إذا كانت الحروق جوية، ممكن تنجعيها شوية في كم صودا أوخل راح يساعدك على تفكيك الدهون، بعد ما تخلص، أشطفها زين وجففها.